<hesitation> karazagna satroka haiko zao ai: <hesitation> raha: kaskety, de <hesitation> satro-ba, de <hesitation> satro-gaiba, satro-bory, castan, <hesitation> satro-penja, de <hesitation> satro-damba koa.